Tiako zen̈y, aleoko za mipetraka mariny la fenetra koa fa an̈aty aviôn àby in̈y. Amin’in̈y bôka anten̈a mba afaka mizahazaha jiàby, ambelany aty, karà in̈y oe. Fa koa an̈ao bôka amin’ny anina in̈y mipetra tsy tsy raha hisy raha hitan-ten̈a feky an̈aty aviôn ao. Ia amy nakà ten̈a mba afaka jenjirin̈y oe.